Ҳаёт бе дард ва ранҷ ба назар мерасад орзуи ҳама аст, аммо ман фикр мекунам, ки расидан ба хушбахтии ҳақиқӣ бе аз сар гузаронидани мушкилот ва дардҳо му- <hesitation> мумкин нест. Дард ва ранҷ таҷрибаи муҳиманд, ки инсонро устувор ва қавӣ мекунанд. Вақте ки мо бо мушкилот рӯ ба рӯ мешавем, мефаҳмем, ки чӣ чиз барои мо воқеан муҳим аст. Дардҳо моро водор мекунанд, ки бештар қадр кунем хушбахтӣ ва оромиро.